أحدث مغامرة قمت بها أنا و الربع تبعي <hesitation> نسولف أنا و شوي من أصحابي طلعنا سوا رحلة لتسلق جبل صغير ، كانت رحلة وايد وايد ممتعه و مسليه ، اكتشفنا أماكن جديدة ، الجو كان جميل وبارد ، بالنهاية تسلقنا الجبل و كانت تجربة فريدة من نوعها و جميلة.